Nah, ada bicara soal budaya. Di sini, budaya yang paling, sa paling tertarik sekali budaya tu wayang, budaya jawa. Itu sa pertama datang itu sa pikir barang itu de pertama itu besi, dia terbuat dari besi, wayang itu. Ternyata setelah sa tanya sa pu teman-teman di sini dong bilang, "tidak. Wayang itu dibuat dari kulit kayu." "Wih, awet juga berarti ya." "Awet." Terus sa mulai pelajari dari situ sa tertarik. Saya diajak nonton wayang. Sa nonton wayang sa tidak mengerti karena wayang itu di <noise> di <hesitation> dimaenin dengan <hesitation> <noise> <hesitation> apalah namanya <hesitation> gemilang ka <hesitation> gamelan, ya dimainin dengan gamelan trus diiringi dengan sinden, jadi sa kayak, bukannya sa berusaha pahami, tapi kayak itu sendiri teresap. Jadi kayak, sa merinding sendiri begitu kalau sa dengar trus dimainin, nah trus dipraktekan. Jadi yang mainin itu tu, nah ini yang uniknya ni, sa baru tahu ternyata mereka biasa bilang "dalang, kamu ini dalang kamu ini dalang". "Ko dalang, ko ni yang buat ini," itu diambil dari wayang. Dalang itu pemain. Orang yang main wayang itu disebut dalang. Supaya kam tahu, sa kas tahu kau ini, kam baru tahu, kam dengar ini kam pasti tahu. Jadi sa baru tahu itu makanya sa, uh, berarti ini dari sini, sa tahu itu dalang. Nah, itu dia yang main itu tu. Jadi wayang itu dia itu sebenarnya tu, dia itu untuk perkenalkan agama, suatu agama masuknya budha, hindu. Nah, tapi setelah waktu ini mulai berlalu begitu, agama islam masuk, nah, wayang itu mulai berpindah, dialihkan jadi perkenalan. Jadi wayang itu dialihkan untuk mengenalkan agama islam di suku jawa, di jawa ini. Itu yang saya kenalkan itu yang saya kenal dari jawa ini. Nah, kalau untuk dari papua <noise> dari sa pu tempat sendiri tu, sa punya sukume itu, namanya itu amagadwai. Amagadwai itu biasa dilakukan oleh kita punya mama, nene, begitu. Itu ketika kita kehilangan. Kita kehilangan seseorang atau kita lagi senang karena tong punya keluarga begitu ada yang macam, pokoknya hari-hari bahagia lah, ada yang macam lulus sekolah ka, dia macam dia lulus sekolah ka, dia apa ka, dia di- de ditabiskan ka atau de dilantik jadi polisi ka, de dilantik jadi bupati ka, trus tong pu orang-orang tua dong senang, biasanya itu yang ibu-ibu begitu tu mereka biasa pakai pakian adat, noken, rumbai-rumbai, nah, trus mereka nanti lompat-lompat dengan mainkan mereka punya mohon maaf susu. Mereka nanti mainkan mereka pu susu, dong mainkan. Nah, baru nanti mereka kasih bunyi susu, jadi bertabrakan begitu, trus sambil menyanyi. Nah, itu namanya amagadwai. Itu dari sa punya suku mee. Nah itu sa punya beberapa yang saya akan kenalkan.